Nainy te komainy sainy tsiko romanyi ta binun ge, komainy nom binun romanyi, nyi ma binun faparits tan nom a nat a rof. Binun romanyi, ge tsiko romanyi ta binun, nyi ma kat farof koman na fan. Nainy te komainy tsiko romanyi ta binun, nyi mas nom rom a nat a rof. Tana sana, tan nai tovei vavainy nating tagaa ror tana tan tan tana nat tana mes. Nat tan a mes tsun kat varomanyi ana nyi te nom a, tsiko na binun. Nainy ai kakaa babainy rom ana nyi te gima nom a nat a rof ai gima sab on ta binun tana saa. Vavainy tagaa ror tana nat ana ri te kat a binun, ge ri nom vanyo manyi ai te kat a binun. Komainy ruak faarei ronanyi na mes in fafaruaf marei. Nyimas binun fatsian rom tan, tana tan skul ainy te nom a nat <noise> gen <hesitation> fo fo binun tsumanyi rof rom rof non ana nyi te nom a nat, nainy nom fifatsuts iny nom a binun to ya nan. nainy ai feferera bainy ror <noise> ai gima nom on ta binun ta rof, tana saa. Tee tsue fi nyo, vavainy nat rori ror tan, tana fis a nat te ka mirora, nainy ra kat fereraro ge tsue ror. Ran vavainy nat ana ra te gima binun, ra gima kariror fauf puan tana toto tsura, ra gima nom oin a nat tiya nan, tan binun <hesitation> nom fifatsuts ana nyi te nom a nata rof, nyi mas binun faparits rom tan fifatsuts ai tsun, nyi binun faparits rom tan fifatsuts ana nyi te nom a nat a rof ana nat tiya aton varomanyi tan mes gumgum, nat tiya a ton varomanyi tan gum to ton rof. Nyi gima patan on, sab on ta saa, saan anyi mas kat faarof tsun rom nainy te sof romanyi tan fifatsuts ai mas nom rom ya, asas tsumanyi tan fis te gum rora tan fabibiu, ai mas kat rom, kat rom nom rom asas rof. Asas to te tamai non koman tana vavainy to te kat roin, te pisainy rori vavainy iny nom nat tana mesa mesa fifatsuts jias so nyo tsue fapirits firou nei. Nainy te komainy sainy tsiko romanyi ta bibinun nyi mas kat faarof rom tan fifatsuts, nyi kan mas kamiron kat tan nongon tsue. Nongon tsue tinan ai non rom ya. Ayei tsun tau varomanyi. Nongon tsue tiya te kaa miro manyo ai tau varomanyi. Ai tau maromanyi ai te fainy manyi tataan tsumanyi rof. Nongon tsue ti nan kat varomanyi ai nom rom a saa te komainy romanyi, san tsue faparits pis rou tsura finei nom vegiau te kat ror nyo tovei, ana nyi te te faakai ya pua manyi. Nom vegiau to te kat ranyo tovei ana nyi te te te saiv vegiau kat saiv non a toto tsura inafuan. Vegiau to kat ronyo tovei, nyo te sof ya. Sana nyo nating rou ya. Nyo te sof ya, sa nyo nating rou ya, nyo te sof ya, ana nyo tagei toyafinei nyo te gima binun faparots ma nom a nyo ta binun ta rof. San te kaa firor nyo tiyanan. Nyo tagei bus ya finei, nyo buiny binun fapareits ana nyo te kaa men na nat. goreits a fan tsura. Ra komainy ror vavainy nat koman fan. So, ra koman ro vavainy nat kinai koman fan tsura. Iny govets a fan tsura, ra mas nom ror fifatsuts rof, ra mas nom ror a nat tiya nan a rof. Ra mas kamiror <hesitation> kat tan fatsitsi na mesmes. Ra mas kamiror <hesitation> kat tan rukauts a mesmes tsura inafuan. Ra mas kamiror kat tan tagaa tana mesmes ana ra te fakouts ya, fakouts ya ma nom ya na nat a rof. Ra mas faan iny ror fo vegiau iny fakouts ya ma nom ya na nat a rof, tan tan fifatsuts so nainy komainy nom rora na binun, ayei nan na sanaan ra mas kat ror ya ra mas rom a nat a rof tan fifatsuts. Mes gima nom babainy on na binun. Nainy nai tegteg romanyi tana matai soba tana mes, mes a karap to te rukaut non a painy iny nom binun an tagei non asas tsura inafuan gima rof, ai tsue of varora finei, ra tsikia tan, ge binun tsura gima rof ana ayei to gima nom ror a nat a rof ana ra te nom a binun ana ri te papara iny nom rara kakakaa babainy kan gima rof. Ra mas kat ror, ana ra te binun fapareits ra te ra mas kat ror, nom a nat ra te kat a binun tsura koman na gum in fan